أنا بجد نفسي أقلل سكر ، بس أنا اكتر أكل بحبه هو السكر ، بحب الحلويات جدا أحب آكل تشيز كيك ، أحب آكل مولتن كيك ، بان كيك ، كل ال <hesitation> كل الحاجات ف الدنيا بحب أعمل كمان خلية النحل أحب كيكة النسكافيه ممكن تلاقيلي حل للسكر الل انا باكله ده